हाथी एक बड्ड समझदार और अनोखी जनावर ह्वे। वे की कुछ खास विशेषताएँ यू छ: बड्डा दिमाग और समझदारी: हाथी का दिमाग बहुत बड्डा ह्वे और वो बहुत समझदार भी ह्वे। वो पुरानी बातें और लोग-बाग की पहचान बरी आसानी से याद राखदां। भावनात्मक जनावर: हाथी में इंसान की तरह भावना ह्वे। वो दुख, खुशी, और अफसोस महसूस करदां, और जब उनके परिवार का कोई सदस्य मरदा, तो वो उनके शोक मा समय बिताण भी पसंद करदां।